पीपल कु पेड नीम कु पेड आम कु पेड केले का पेड और नारियल का पेड लीची का पेड और सेब का पेड आडू का पेड।